﻿Se jaeñoma ake irundi ani pandepo hora pituye <hesitation> añete ko ikavi ko yaputu jare yake por lo menos ocho horas erei se mbaetei ake ocho ani ma de cinco hora jaeñoma mboapi irundi hasta pandepo hora ake mopeti pitupe pe ayepokua ma jukurei jare ipuere ko ma yakeye ma ikavitatei erei se mbaeti ma jukurei ayepokua